.زه شخصاً د نل اوبه استعالوم او خوښوم يې هم، که چیرې دا پاکې او د څښلو لپاره مناسبې وي ځکه چې د نل اوبه نه یوازې ارزانه وي، بلکې د چاپېریال لپاره هم غوره انتخاب دی. د بوتل اوبو کارول له یوې خوا اقتصادي نه وی او له بلې خوا پلاستيک کثافات هم زیاتوي خو، که چیرې د نل اوبه پاکې نه وي نو د بوتل اوبه غوره ګڼم، ځکه چې دا فلټر شوي وي او د څښلو لپاره خوندي ګڼل کیږي دا هم زما لپاره ستونزمنده ده چې هره ورځ او یا اونئ کې یوځل د بازاره ځان سره کورته د بوتل اوبه راوړم. .د بوتل اوبه اکثرا هغه ځایونو کې مهمې وی چیرته چې پاکی او صحې اوبو ته لاسرسی ستونزمند وي په غریبو هیوادونو کې اکثریت خلک دنل اوبه کاروي ځکه چې وړیا وي په داسی حال کې چې بیا په پرمخ تللي هیوادنو کې زما په آند اکثریت خلک فلټر شوي اوبه استعمالوي.